Rakôa zô handeha ii ivahiny aa frantsa zany an de ra agnatiny i valizoko akô lôngany de lamba, lamba soloasoloako rehefa akagny, de vola, vola agnanovako ra ividianako ra zegny tiako vidina reva tonga akagny.